Ti nkehe ṭóxríhi̱ni tsokjonieni jeheni na, tiiii bistec a la mexicana, mé ti ante tsochján na jehe na sátjini ti tienda la tꞌe̱nani ti into la ti chjotín la ri ijna. Na nchejntí, na tji̱ka̱oni la, sa̱o la nchekꞌákjeni xrohi na ti ndakꞌe na ṭáki̱toni ti casuela, na tsikia xi̱a na̱xreha tso̱sóa ndá ti into la tsꞌijma na tsochrijin nandá tsixijña la tsꞌinka ti ó sóa ti xi̱a la tsꞌínka ti casuela a nachreha tsochján na chrijin ti ijna, la ko ti nchejntí, na ti ó tsíchján intsí ti into a la mé tsꞌinkate ti ijna la ko ti nchejntí, na tsochján na tsi̱nkatjie̱nkíni na tsochóni intsí na nachreha tsochrijin ti chjotín a na, ndá ti ó tsochján ti ijna na mé tsꞌinkaté ti chjotín a na tsi̱nkatjienkíni na. Ti ó tsochján ti chjotín a la ó, tsi̱nka̱tjienkíni kixin tso̱chꞌo a̱ntsí hasta tsꞌóna éxi nda̱jna xi̱kah na tsochóheni íso minuto kixin tsochján jína na hasta tsakjijini, tsjakꞌe na, táha la niexíni, niexíkoni nkojín nkehe na tála mé ijma̱, ti jma̱ la mé ti tsochján la mé nti tsjakꞌeto ìnṭa̱ la tsjakꞌe ntsí xíjna, la ri ijma̱ la tsꞌijma la tsjixijña, tsꞌinkankí la tsochóheni tsoxróte, tsoxróte la ndá tsjixijña la ti ó tsjixin tsochján la mé, tsochjáxin xi̱a ti, táha la mé tsjakꞌeto ti casuela na tsikia intsí xi̱a na, tsochrijin itꞌo̱ nchejntí na tsochjánx tsochjáxin xi̱a ti nchejntí a ndá ri ó tsjixin tsíchján namé tsikia intsí ri jma̱ na tsi̱nka̱tje̱nkíni na hasta tsoxrótexin ti ó tsíxrótexin na ndá. Tsikitenkí ti intsí a na hasta tsochjáxin jina, na tsjixijña na tsꞌijin la tsjakꞌe na ndá tsikia ti plato kixin jína siniexíni, íjnko nkehe kja̱xin ṭóxríhi̱ni na ti nda̱xra xinta mé ṭóxríhi̱ni chrókꞌuitjani tsókonchechjáni nkojín ña̱o tꞌikoni nkexrín nchechján iniéni la mé tꞌina ti into, into a la, na tji̱xi̱n ijnki á tꞌe̱ṭo̱an choni o̱ ti̱kꞌe̱na choni ndá ri ó tjixin namé ṭakꞌeto ijnko bote na, tikia ìnṭa̱ la tꞌe̱nka̱nkí xíjnta na títo̱he hasta tsoxróte intsí ri ìnṭa̱ a nchrehya teṭjo̱ni̱má ti into a la kaín na hasta tjóá tsito̱he, nandá tsjixijña na metꞌe̱nkankí ti into a na, ṭakankí la isé hasta tꞌikon kixin ó tsíkónṭa ti into a la mé jehe la mé tjenchetsínká ti nda̱jna, nda̱jna- a. Nda̱jna kjátsé e na nchetsinkáxin licuadora na, naaa tsjixijña la nchekꞌánkíhi kixn ri tsꞌikon kixin tsíchján ti into la mé ti̱ki̱te ti nda̱jna a, na chóhen, intsí na tsjixijña la nchekuen ti cilantro̱ a na ndá tꞌe̱nka̱nkí, na tꞌe̱nka̱nkí kja̱xin ti xi̱a na hasta tsoxrótexín jina na, na táha ri íxin tꞌikoni nkexrín nchechján ti iñéni ti nkehe ṭóxríhi̱n tsokjoniexíni na ko ṭꞌóxróhini tsokꞌuitjani tsokonchechjáni na ko kja̱xin tꞌikoni kixin nkojnko nkexro la cada nchechján sin nkojnko ti nda̱xra a nkojín sin la chjéhe sin nkojín verdura, nkojín sin la chjéhe ka̱tja̱ja nójnó o̱ nkojín sin la chjéhe sin ka̱tja̱ja la sierra chro a na, na nkoj cada sin nkexrín náxrjóxi̱n ṭakitsje sin nkojnko ti nkehe nchechján sin a.